Tradisi ne sema ena mangale sorai, tebe se baleyan ge, ena mangale ia ge ngone mansia ahu tomoi dadi ua dadi ngone fo sema hajatan bolo mega ge musti ngone fo maku digali, ge ena fo balajar ngone kalu ahu ge musti fo maku digali.